إذا كان المشي في ظروف جيدة مع راحة مناسبة يمكنني المشي حوالي عشرين إلى خمس وعشرين كيلو في يوم واحد أعتمادًا على التضاريس قد أحتاج لبعض التوقفات للراحة وتناول الطعام والشراب لكن يعتبر مسافات معقولة بالنسبة لي خلا هذا اليوم.